Hay, ƴeewde filmuŋaaji kesi e seriŋaaji, ɗun ɓuri. Sabi, wakkati fuu keso, a heɓan ƴeewaa ko a woowaa yiide. Ko ƴeewɗaa e ɓettaade ne, so a ƴeewii ɗun welataama hono no keso oo kaa. <hesitation> Keso duu kañun ɓuri ɓeydande ma <hesitation> anndal.